Guïramɨipeguaiño ou ñanemopiakañiino jare ou ta täta yayeroviarai misirai pegua jokua amovecepe oiko yande erei ouma mbae yae jaema ko yepe mbaetitei oiko kua emocion yande ndie täta yayerovia rai, yapukarai jare amovecepe jokua oiko yande ndie